Dabbaji do nana jurumdum banta himbe. dabbaji fere do woka ngam jurumdum har be gondi do rufa ha gite majum. dabbaji dum tagdi jaumirawo on ngam mai do mara jurumdum be soinde jurumdum.